أجازتي المفضلة بتبقا الأجازات بتاعت الأعياد سواء العيد الصغير ولا العيد الكبير، الاتنين بيبقو حلوين جدا يعني الصراحة. بنروح أماكن حلوة ونروح نزور قرايبنا ونتجمع وممكن نشوف ناس ماشوفنهاش لينل من ال <hesitation> السنة اللي فاتت مثلا. بتبقا قعداتنا حلوة والسهرات والفسح وكدا وحاجة حلوة خالص الصراحة.